اوکټوپوس ډېر هوښيار حيوانات دي او ښه توانايي لري د مشکلاتو په حل کې دوی نرم بدن لري او خپل رنګ تغيرولای سي، لاسونه يې انعطاف پذيره دي او حجرات يې ډېر حساس دي او کولای سي څې د دښمن يا خطر په مقابل کې يې وکاريي.